إجازتي المفظلة هي إجازات الأعياد، وأستمتع بها <hesitation> لإنه دايما أحتفل <hesitation> مع الأهل، مع الأصدقاء، أجتمع بالأهل <hesitation> بعد غياب طويل، كمان إجازة إنه الناس كلها بتكون مستعدة لها ومبسوطة، وبتكون ال- ال- يعني علامات المرح والفرح والسرور في وجوه الجميع، ما بيكون إجازة خاصة بي أنا لوحدي.